احب اتكلم كثير عن السفر استكشاف اماكن چديده لان كل رحله تحمل تچارب و قصص چديده كمان احب اشارك في مواظيع الهوايات مثل القرايه و الموسيقى لانها تعكس شخصيتي و اهتماماتي و ايضا احب اتحدث عن الرياظه سواء عن مباريات فريقي المفظل او حتى عن النشاطات الرياظيه الي امارسها ها الموظوع دايما يخليني سعيده.